Pos en Suláfrica una costumbri mu especial es el Braai, es una tradición especial ondi s'ajuntan la familia i los amigus al frescu i se passan carni pa comel i bebel. Es el momentu que tienin p'ajuntal-si i celebral assinque es mu emportanti ena coltura sulafricana. Lo hazin a ca rehuiju que tienin i, craru, la presa assá es el pratu prencipal que hazi que la genti s'ajunti coma i beba. Pos lo mesmitu que paquí!